Yala ai gabb annin tul fa ekir, owlin kailka abu in beledil, yani dogndnga fin, kuraka leab kenon, hakama menon, turummayig weagkenon, azhar ka geryon, nihaya tanga ju khartomil tiga muderisanga kir diya fan muderisanga giriedafi, lakin kuraka leab kenon.